Si Internet nun funziona, la prima cosa ca fazzu è taliari si lu signali manca sulu a un dispositivu o puru a l’àutri. Accussì sacciu si lu problema è generali o no. Appressu vaiu a taliari lu modem, si havi elettricità e si ricevi lu signali. Si nun l’havi, provu a fari un reset o l’astutu pi qualchi minutu. Taliu puru si li cavi sunnu misi boni o no. Si nenti cancia e la situazioni resta uguali, chiamu la cumpagnìa telefònica.